Teatra edy izen̈y tiatiako no ôpera edy e. Teatra bôka afaka tsy mampandry <laughs> izen̈y avy eo teatra io koa izen̈y maro izen̈y raha afaka hitan̈ô misy tokiky rô karà karàha izen̈y.